यदि मुइसित खाना पकुन्या होटल भयाको भ्या बटी खासगरी मुइ नेपालीनको खाना दाल, भात, तरकारी पकुन्थ्या । तैपाछा गुन्द्रुक, ढिणो, तसोइ हेरिग्यापाछा भटमास अथवा भट्टु, खुवा, बर्फी, च्युडा दै, यमरी जसा चिज चाही पकुन्थ्या । तै संगसंगै थकाली खाना, तसोइ हेरिग्याबटी झोल मम, सुकुटी, चटामरी, आलुतामा, सेलरोटी, पुरी, लौन जसा चिज चाही मुइ पकुन्थ्या ।